நீங்கள் நண்பர்களுடன் அல்லது தனியாக பயணம் செய்ய. விரும்புவது உங்கள் ஆளுமை மற்றும் உங்கள் பயணத்தி. லிருந்து நீங்கள் எதைப் பெற விரும்புகிறீர்கள் என்பதைப். பொறுத்தது சிலர் நண்பர்களுடனான பயணத்தின். தோழமை மற்றும் பகிர்ந்த அனுபவங்களை மதிக்கிறார்கள். மற்றவர்கள் தனி பயணத்தின் சுதந்திரத்தையும் சுதந்திரத்தையும். அனுபவிக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் சொந்த வேகத்தில். ஆராய்ந்து புதிய கலாச்சாரத்தில் தங்களை. முழுமையாக மூழ்கடிக்க அனுமதிக்கிறது.